அந்த விமானம் நடுங்கியது, அடர்த்தியான, ஆரஞ்சு நிற வளிமண்டலத்தில் அது கீழே இறங்குகையில் அதன் என்ஜின்கள் முனகிக்கொண்டிருந்தன. உள்ளே, நான்கு விண்வெளி வீரர்கள். உற்சாகம் மற்றும் நடுக்கம் கலந்த கலவையால் வெளிறிய முகங்களுடன், மூச்சைப் பிடித்துக் கொண்டனர். இதுதான் - பல வருட பயிற்சியின் உச்சக்கட்டம், நமது சூரிய மண்டலத்திற்கு. வெளியே ஒரு கிரகத்திற்கு முதல் மனிதன் பயணம். இறுதியில், ஒரு மென்மையான தடதடப்புடன், விமானம் அன்னிய மேற்பரப்பில் நிலைகொண்டது. ஏர்லாக் திறக்கும் வரை காத்திருந்த குழுவினர் மீது ஒரு அமைதி நிலவியது. மிஷனின் தாவரவியலாளரான டாக்டர் அன்யா ஷர்மா முதலில் வெளியே வந்தார், அவரது கண்கள் ஆச்சரியத்தால் விரிந்தன.